نشأت في قرية صغيرة، كانت هادية وبعيدة عن الضجيج، والجيران كانوا عيلة وحدة، الجو الريفي والناس الطيبين كانوا عاملين أمان وسلام نفسي.